Abandu bamala babola ezisendi tzigulaa obulamu khi enzu suraa. Namenyere wene hao omenye bulahi roga tsa shiumenyi uli tsa na tsisendi kidogo moomanya bulahi lakini khuli ne omundu undi abi ne tsisendi tsinyinji na minye buamanukho nakanurwa limenya lilie ni lilahi dabe lakini abi na tzisenti molala omundu undi kandi anyala kuba ni tsisindi tsinyingi amala atzia musibitali endahi kali yachile musibitali angelekha mubasungu ila ndi basie kumsha usirika kunangwa abe mulamu lakini amala akuzila bwene ila ndio ma nzi emala mbola ndi omanye abandu bali ne tzisendi kidogo lakini nikomanyere tsa bulahi lakini kuli nende abandu bandi bali ne tsisendi tsinyinji lakini bamengere budamu sasa abwani hao khumala khubola limenya lilio yibika shio mwana weibanga onyala khuba ni tsisendi singa zuzu lakini omenya bulahi. Lakini khuli na abandu bali nitsisendi tsinyingi ama amumikile munzila idamanu onyala khunyola omundu ali ne tsisendi tsinyinji ma ozie anywe amalwa aambikiyi kandbi vuvi, atzie kurua ama aduye abandu ama agwe na mudoka manakuzie sasa eso mbola ndi nomundu abi na tsisendi tsa kidogo singa zuzu alzia agule abana umugadi agule ibano echumbi. Amala azie wewe nagenda khubilange naduchi bulahi ma again bulahi na emanya tsa bulahi lakini wewe omundu ol tza na tsisendi tzinyinji lakini za okhukola ebindu bidomanu sana ma onyala omundu yakuzia alechi mdoka aleki tzisendi, sasa esa mbolaa ndi neli na tzisendi zingu zuzu amang’ondo maku zuzu ma omanye buahi kuto abi nende tzinyinji mo omanye no obudamanu enzi aene ahokha bdalaa khe kukula egasi yakukulanga esi indi kumale tsisendi singa zuzu lakini kumanye tsa bulahi bana beru bala basoma, gulitza mumba, gub <hesitation> tza bulahi.